هو مش بضرورة تلقى الوقت باش <hesitation> باش تقرا الكتب، فما الكتب السمعية ان تحط الكيت متاعك وتمشي كي تطلع فالميترو كي كذا كي كذا كي تخدم تنجم تسمع كتاب أو فما زادا كان يعطيوك <hesitation> الملخص متاع الكتاب هاذوكوم <hesitation> حاجة تصبها فالتيليفون <hesitation> تختار إنتي الكتاب ويعطيوك الملخص هكاك في عوز ما تقرا كتاب كامل، تقرا الملخص متاعو وتاخد اللي حاجتك بيها.